गितार के आवाज तार के कॉंपन से बनत शे। जब गितार के तार के बजावल जाचचे तो वो। कॉंपन करचे जब कॉंपन बिरीज से होकर गितार। के पूरा सरीर हिसेस में गुञचचे इस तरह गितार। का पूरा सरीर कॉंपन करचे कॉंपन करने वाले। साउनबोर्ट के वज़ा सेगितार से विशीश धोनी। निकलत शे गितार के तार को खीचा या बजाया। जा सकत शे तार कॉंपन करचे और बिरीज से। होकर गितार के पूरे उपरे हिसा में गुञचचे।